Latsaky añatiny jardin maziky raiky ,miajary a tsy haiko <shushes> ñy fandehany ;izao ñy raha hisy <shushes> laha bakeo: <shushes> -Taitsy aho ro tofotse <shushes> <shushes> tsy haiko ñy fandehany <shushes> "aia aho zao "maro ñy raha hitako ao <shushes> ,loko samby karazany ,biby <shushes> samby karazany ,ñy raha tsy fahitako aminy ñy fiaiñako an-davanandro ,maaaaro ñy raha <shushes> tsy ampoiziko ao ,misy hany <shushes> ,tsy haiko aby ñ'ao ,hazo, <shushes> samby karazany ñy raha <shushes> hitako ao.